Yë wi'it kë'am bujëp xat'sëp yë, xët's në jotyë kuwa'atëp manytë tëkëp xat'spë pë kaj muk wojpë jadun yë bujëp.